Toh tong kɨ pak bi mwa ko yil mun gyi ko nigeria nyi akwai pak pi mwa pak pimwa ɓɨ mɨ gha ɓa ter lu ka. Mpi pi won, pi won pice gat ɗɨ, a mat kwan ce pat ɗɨ ɓa ko a ɓalwas, kɨ won gha gak mpi pin ɓwap. A mat kwance pat gā ɗin yil funu nigeria ɗoɗo, a mat pice pat ɗɨ, ɓa kwom aha ko kɨ ding, kɨn ding, kɨ cin, kɨ pat kwom, kɨ puit aha tar fwan gak. Kwance pat ɗi, ɓan mun tar go sar bap ɗo nyi. Da mat pice pat, ɗan fwan pɨ teh. To ko ka ɓa nen cin mwa a gak pupi goce won ɗo wuyal mini, kaɗang ngo go platu ɓa a mat ko kwang maiduguri nyi Ba gha a ton ka pi gha leng lokaci ci mwa, ɓa kwang mu mat kwang nko cos ce mwak ko maiduguri ɗa, ɓa'a ɗok tar pimi ko dok mwa pinmu, ɗang gha iya cin tar kwan ɗi ka ko ma be kɨ ghan npi pi kɨni won. A ghin gizing a ha ɓa a ni am shwe gak ɓa a ni ko po pole gha. A ɓa shwe kɨ am ɓwab ma, ko ltini am won ɗo a pa shwe kɨ ni gak. Toh kwang kimwa ɗoɗa. Toh a dim kwang, kwang funu mini, ko kwang plat ni, a kat kwang ce local government ce, ɓa a leng mwa pa ter npo for ko kud, gha a la rip fwat ma kurang shik ghe, ɗan gha ter, ko a ter, ka ater, kwa kup shik, pi pa won ɓang. Mpi kɨ won gha kak ɓut so pimwa a mat yilce pat, a dim, ɓa a ni kom nani pa put nyi ɓa a ni ki kom ka. Toha mat yil ce pat ɓa a ni Pi kɨ bang ɓa a ni ko lu pu a ha a li ɓa fwan kɨ yalikɨ tum kegha ko lanin mo pa wat am ni mi kegha ɗim pi zap kɨ bwap kɨni gak. To a mat pi pice ɓa a ni yilkɨni ko latini a mat yil ce ɓa a ni ken pishi, shi kap fa mwa ko shinyi, shi nyi ɓani horong shi fa mwa shike mwa deban gak, gak, gak, gak. Toh a mat pi pice pot, a ɗim ɗi, ɓa a tong, ɓa shang gha, dang ko yanda ghan li nya tani dok mutan ko pi pwana ɗa, ba wai pi kɨni shang ka ka, ba bice ɗi ka ka gyet ɗang gha ni ɓa gha ton pi won ka. Ton goce pat ɗɨ ghi, kɨ ton pi ɓwab ka ɓang. To a ni ko, ko yil nigeria nyi, ɗo kowai ɓa kɨ ton ɓa kɨ cep kɨ man pi kɨni sai dai gha mzap ji gyi sai a morbi Kwa'a gam, a morbi, kwa a gam mwa, kwa a ton ko mwa ɓang ɗan mwa lok ɓa a sit d ner mwa kwa a cedir ɗan kaɗa a mat ko mwe kɨ gak ɓa hja a cin ka to pi mwa ko nigeria mwa dundung state mwa ko ko yil nyi mwa ɓa a mwen pi mwa dundun gyet. Ɗan ka ɗang a morbi a matr ko a ton ɓa a ton-ɓa lok a ton ko a tong ko mwa morbi ɗa bang. Pi a ni ko a ji kwan maiduguri ɗa, ɓa a cin rangna mwa to ghe? Te mwa la mwa gyir mwa har mwa kwan mwa gyi a man ka, so a morbi a ton ɓa a lot as saba bang so ɗang lokoci ɗa mpi biɗa ɓa be kɨ ghan pi gha tang nyi dok ɗa mwa ɓa ko yi dok ɗa saba sit tek bap ce mwa ɓa gyi to ɗang gha man lok lok yi ka. To mwa pi ko mini mu tong gyi mini kus kwan ce tom langtang gyi mwa, shen dam gyi ma ɓa mun gyi kɨ shndam gyi mwa kɨ lantang mwa gyi mwa pi won mwa kɨ bi gak. To a ji a ru langtang ɓa ɗel mini ji ru shendan ɓa pat ɗel mun. To a ke kwan barkin ldi ɗimwa kɨ kwan lamingo ɗimwan to a mat yilce gyi mwa ɓa a kat pimwa a kɨ ɓut pak pimwa ɓa kanda nen cin ɗo ɗa ɓang kom ɓang, pi wong ɓang twang ɓang, ɗang muni mini ɓa lok mun kɨ lokoci kɨ fwan, muye pet ka ɓa ye pimi mwa ko kwan funu gyi ɗoɗa. Dan kwan ce mwa ɓa tar go kwan gyi mwa ɓa mwa ɗin fwan gak kowe kɨ ye'ar kɨ ton bi kɨ man mwa kɨni ɗoɗa pi gha iya likɗni kɨ ke lok ko ɗoɗa mwa kɨ rayin kɨ nigeria funu.